Rɨ ǝrɨkǝ kpɨlo we, yɨ lǝǝmɨɨ, otui ŋpaŋpa, ŋwʊŋ ŋwʊŋtɛɛ lo otui, ɛɛ eni lo otui, ŋʊŋtɛɛ le enii yɨ kpii wǝ́ wɨŋɔŋkpǝ le enii yɨ kpii, eniiwe ŋʊŋtɛɛ nɨŋ bǝ. Rɨ lǝ̌ Togo we, vǝnɨŋ wɨ lǝ fɨ rɨ kɛɛsɨsǝŋ wɨ lo ko kɛɛ niǝǝtǝyǝ we oturu ŋʊŋtɛyǝ laa naanɨ baŋba, iniiye anyɩŋ ŋʊŋtɛɛ le ci etie deve wɨnyɔŋkpǝ wɨ le fii wɨ la pa tɛlɩ. Yǝǝ tɨ ya nya, yǝǝ, yǝǝ kǝ tɨ yǝ lǝmɨ ŋʊŋtɛɛ. Wǝ́ kǝ́ ŋʊŋtɛɛ ne tie wɔɔ, ŋ mɨ pǝ rɨ enii. rɨ enii, rɨ enii, rɨ enii oturu nɨŋ naanɨ baŋba wo wɨ lo ko wɨ lée fii kɛɛtʊʊtǝǝ we ŋʊŋtɛɛ ŋ naanɨ baŋpa baŋba, baŋba, baŋba, ŋ mɨ pǝ, ŋ mɨ pǝ ŋ mɨ pǝ, ŋ wɨ wɨ lóo ku oturu lě ekperiyǝ yɨŋ tɨ yɨ puulu. Yɨ tɨ, yɨ ŋ tɨ yɨ puulu. <hesitation> taŋ, <hesitation> nia, wɨŋʊrʊpʊŋpwakpǝ wɨ kaamɨ <hesitation> nyɔŋkpaanii, anyɔŋkpaanii yɨ kamɨ kǝ́? eniye kɨtɨŋkǝ ŋʊŋtɛɛ nɨŋ tɨ ŋ pǝ. <noise> oturu etii ya yáa cɛkɛlɛ baŋpa. Ya yáa cɛkɛlɛ, yɨŋkpee yɨ ŋ mɨ faŋ rɨ mɛŋwǝ la kɨtakǝ, debe yɨŋkpee yoo mumu yǝ lǝmɨ amɛŋyɨrɛŋ yǝ kpii lǝ rɨ tɨŋtǝǝwǝ baŋpa. Oturu akpanɨɩ yǝ rǝǝnɨ baŋpa, baŋpa, baŋpa, oturu leŋkee ya yáa hiaŋ mɛŋwʊ ya yáa ta mɛŋwʊ yɨŋ tɨ ya nya wʊ. Vǝ́ wʊŋtɛɛ lǝ pǝ lée fii we, oturu yo ovo baŋpa yɨŋ tɨ ya nya aka rɨ ɛ. mɛŋwʊ baŋpa. oturu amɛɛŋ ye fii lǎ akpanɨyǝ. Yɨ ŋ tʊʊ mɛŋwʊ mɨŋ kǝ́ wɨ ponu mɨ lǝ, mɛŋ yɨ ŋ lɔ ye kpii rɨ lě eti etikopǝ oturu mɛŋwɔ wɨ la naanɨ lǝ baŋpa ŋyɨ ǝfɨfɨŋyɨsa yiyǝ wɔɔ, ŋyɨ yɨ kpii lǝ kororo rɨ lǝ̌ Ǝkpǝǝkǝ yáa tɛŋ baŋpa oturu yɨ ŋ pik yɨ ŋ koru wɨtukpǝ le esie kɨyi. Ŋ ŋ veve ŋʊŋtɛɛ loo mumu ŋ naanɨ lǝ ŋ ko rɨ kɛɛtǝmɨyitǝyǝ ŋ wɨ wǝ́ wɨ lo ɖo, kǝǝ saŋ rɨ ɛɛ kǝ lǝ̌ ɛɛ, ǝrɨkǝ kɨ a lǝǝ cɛkɛlɛ kɨ ŋ fɨ wɔɔ oturu ɛrɛ ataŋpɨwe ɛɛ, aɛɛ eniye ya yáa cɛkɛlɛ lǝ, ŋŋ, yɨŋ tɨ yaǝ lǝmɨ eni <noise> fanyɩ kɨ oturu ŋʊŋtɛɛ le enii mɨ anyɔŋkpaanii. Wɨ lo ɖo ye mɨ yee etikpatɩɩ nɨ mɨ tɔ ecii baŋba kini lǝ̌ eniye nya fɛɛ yɨ lǝ lǝ fanyɩɩ wɨ la kpaa rɨ we.